E ñǿǿ ii ‘mo xa, ‘mo xa jé fyy, la kú ‘mo tó’, la kú mango ‘mo mango, ‘mo xⱥⱥ´’ tóó nɇ, ‘mo jy tamarindo ‘mo tamarindo e re ïï’ra jmyy roo, jy ‘mo <hesitation> ‘mo e ñǿǿ jy ‘mo xa kää jé fyy l, xa ‘mo e dxó’ e kuⱥ mýý e dxó re ‘ni re kiera, i xa ‘mo ta é nⱥⱥ’ náá’ la kú kä jé mⱥ jé nuu jö, xa ‘mo ñíí’, xa ‘mo llǿǿ, xa’mo jó’ ekiee’ kuýý ‘mo jó’ jö, la kú ‘mo ñíí’ jö e re lí fó’ re xiina ‘mo re jmⱥⱥra jïí re jmⱥra meesa ‘mo ñíí’ kiä’ ´mo llǿǿ, la kú ‘mo jó’ jö e re lí fó’ e re kiäära kuýý e re jïra, e re kiaa la jy e re ï’ re kiéra ba ‘mo jó’ jö, kiá’ ‘mo nⱥá, ‘mo jó’ kiá’ ‘mo, jmí’ xin ‘mo jö ú ‘mo <hesitation> ‘mo’ ‘mo i ï nɇ ‘mo <hesitation> ‘mo ‘mo e ñǿǿ ba ii ‘mo xa, a la ma köö ii xa ‘mo dxá loo, xa ‘mo, ejö ‘mo, tá’ ‘mo jmá’n e re lí fó’ e re jmⱥⱥra kuýý e re xara e re kiera, la kú fáá’ra ‘mo llǿǿ, ‘mo ñíí’ jö e re lí fó’ re xííná re jmⱥⱥra meesa re jmⱥⱥra jïï, sún ii ta é náá’ e ‘nⱥⱥna re jmⱥⱥra ba e fí kié’ ‘mo llǿǿ, kiä’ ‘mo ñíí’, la kú ‘mo jó’, ‘mo dxⱥⱥ’ ‘mo, ejöba e kiee’ kuýý, la nɇ ba lɇ ‘mo e xa kää je mⱥ jé nuu.